Amin'olo sasany e, kivà i zegny kara biby maloto. <hesitation> Sady tsy- tsisy lanjany fôgna kany. Avakeo le olo miompy ananjy zegny arak finoanan'olo zegny kara hoe- tsy mampahomby amin'ny fieignagna zegny zegny. <hesitation> Magnagno karahanjegny misy abôko faritry sasany fady kivà lasite.